E-e. ishini nwo oyi lekek ni, eno oye nyiso otukpoky, agi inokpa aba gwaha, kini ashishi wa loni, kwa abyoshe ko givebe lo, kweyi nwoshen lo, ngege ko ka lo, domin ngyelo ka ole ba gwun ome aki ya gwun inokpa, to olemani oni, nkamo, eno ni nmun loshu lo, nyya gege ko ga lo ozani ngege ka ene ni oma so. <laughs>